A mia mi piacissi vìviri dintra un munnu senza povertà pirchì èssiri pòviru e nun aviri la possibilità di manciari o dari a manciari a li propi figghi è na cosa troppu ladia. Dintra un munnu contaminatu si po ancora continuari a vìviri anchi si chissu è dannusu e ladiu di vìdiri ma ntra la povertà e la contaminazioni scegghiu la contaminazioni, la povertà è chiù dannusa, secunnu mia.